Ra lapicer xina run ni función este val nan gininu nuni nap ni xilani tinta lañni chi nú, chi gecky ni valna gininu nú th buli-th buli geckni chi ni valna, chi gixuniun lo-lo ra cuader chi rcuan guel te chi, al momento de ni cackua ni guel, cadie tint gi lañ ni chi zëh-zëh runi gan run ni-run ni pintar lo ra cuader.